Naualami dompak najolo, anggo songon sannari tong, bahat obat obat di warung tabusion, anggo najolo obat alami do sude herbal do, parpanombo songoni batuk iba, paling isuru orangtua niba, ibuat kulit ni ayui i, rondam tu aek milas i, baru i minum, alhamdulillah memang sembuh do nian, tai bia ma anggo alak najolo tong na herbal do sude, pula iligi alak sannari pupu dokter aha, batuk saotik flu! Tu dokter, jadi sebenarna obat obat naggon dokter i sebenarna bahatan kimia dei, ima so sannari umur nialak pendek pendek, anggo alak najolo sampe saratus taon bahkan lobi umurna sai, harana nia aha kimia nadong, obat obatan na akar akaran do, dohot kulit kulit ni hayu. Jadi anggo nau alami najolo songonima, miak angin cap kampak, kalo kita batuk, i tetesin ke air panas itu tiga tetes, paling juga sehari juga sehari semalam batuk kita udah sembuh, kalo sekarang ma enggak kita berobat ke dokter ke klinik sebentar, badan panas sedikit, badan milas saotik ma ketu dokter, badan meriang sotik ma ke tuklinik, tapi padahal kan sebenarna muda mu ubat ubat nai sude na, di lambukta do sabotulna, anggo mangarti ita. Au memang torus sannari leng nau laksanaon dei, songon aha majolo ninna, batuk daganak marsitutu, aidei kulit niahai ayu angsa nai iku-ikupas ulitnai, irondam tu aek milasi, baru i inum, au ima na ualami, mangubati daganak najolo, parpanombo bia mantong iba nggadong epeng niba get maroban na marubat tu bidan bage, sanga tudia. Jadi terpaksa obat obat herbal ipasang, sanga songondiana harana ipe yakinan doau tong i, harana inda dong isi mangandung kimia sanga songondiana mangubatina, i sampingni i, deges muse dattong cocok do memang nian sanga songondiana, nabatuk napilek malum do memang, i sampingni i muse attong leng angkon nai oban juo, misalna marubat marubatt nai maksudna tu dukun bayi paubatkon i arut, diurut mula bahasa i son. Parpanombo na keseleo do kecengklak ngga binoto muda danganak na menek irasoan najolo sanga songgondiana, poleng nai paubatkon, cuman tong inda i paubatkon tu medis tu dukun doioban dukun songonimattong dukun beranak, muda songon ahana najolo istilahna. Jadi, anggo mangubati- naupaubati ido au yakinan do au i ubat ubat ni halak najoloi, herbal dottong sude, nangge dong istilahna na kimia kimia na, songoni pe tai <hesitation> marmaluman do panyakiti sembuh do memang. Cuman songondia matongg idokon parpanombo, anggo songon jaman sannari, paling itabusan obat obat warungi songoni, tai abis, baru iminum dope ma dipanggan muse pattang minum es, minum on minum on minum nagelas gelasan. Sebenarna i naparahan kimiana i au torus sannari nasorado aui minumi sanga songondiana, mabiar au batuk, umur mang matobang sanga songondiana, jadi angkon na aha dei iba sannari sonon jamanna.